<noise> waa comme nga jël comme bale nga bugga bale lu tilim, xam nga bale dafa bari façon, am na ñetti fasoŋi bale. <noise> Ñetti fasoŋi bale yoo xam ne dinga ko mun a jël nga balee ko. Am na bale yu nga xamante ni mooy bale sëgga bi, <noise> dañoo dajale noonu ba mu bari ñu takk ko nga sëgga nga bale lu tilim <noise> boobu benn façon la. Am na beneen bi nga xamante ni <noise> banta bi <noise> bu gudda la <noise> nga defal ko yeneen banta si suuf so danga ko dee mun a taxaw nga bale. <noise> Fasoŋ <hesitation> fasoŋ bale boobu <noise> ñaar moo si nekk, am na bi nga xamante ni <noise> lifin lañ ko defaree yi nekk nii nii lañ ko jëlee bu gën a tubaab bi <noise> moom tam am na banta ñaari banta yu gudda, ñaari façon la beneen bu sëgga bi am na beneen façon yi nga xam ne am na bi nga xamante ne nag banta yëfin bu gudda xob bu gudda lañuy dajale takk ko ba mu bari ñu takk ko <noise> boobu danga ko mun a dajale nga téye ko sa loxo bi nga sëgga <noise> ngay bale, fi ngay bale bugga bale ba mu set <noise> nga buub nga dem tuuri. <noise> Ndax ñett yooyu ñoo am, mun nga am beneen bu gàtt bi, bi ngay sëgga bu bu am <hesitation> bu- li <hesitation> buum bu sew bi, xob bu sew bi, beneen bi nag xob bu nda- bu dijji bi la bu yàgg bi, beneen boo xam pour banta bu taxaw bi la, yooyu yëpp mun naa am bale <noise> waaw.